Lalle kuwa ma’appir yi siffi ti ngitti apir yi pi ti hanyi ka hyatti yadda chi kamur addua a arna ke iya tar silaka apa iri sallah yare inffe kenan ke iya addun arna mapur fir kuri yam war akwa fir kilthir na, me mwar ka shi to tunda yadde ka job we yadda ka irri lai beranchi we na ri yadda tara nuidda ke tara thewar kibaku ya ra ri aka pazur na lakum jare, iyare yar laka adai sikenan ah-ah-ahani kowai ma har liwanti ya tira zabbarmari soboda ma yadda nbara ke nji atta fi dukwu wei kasuwa, jai atta fi dukwu wei kasuwa, jai atta fi dukwu wei kasuwa, jai atta fi dukun kasuwa kuma ka adai sindi sinam ata mwari akwa dunja wei so dole ke lika nutdan na ke si ti npuji kusar na kowani gidamba laka ma ya gundi ko malaka ma ti npuyi ya nkaki toh ya mwari akwa kasuku dilaka toh azir mwa puwala sa pa nit oh ya ngishi lar buhu ni ke pu allari ju jiha dali la silaka ke hau akwa liburna kasha ah dilba su anna tarta barana ni aya waiya ni ayivi yadda nga atta fi duku wei ma gata wul ya fi attah vi dukuru toh k aka sinda pir toh ye yaddi kalan wei. Yadi katan wei yadda nji atta fi dukwu wei babur yaddi kalan nar we ma toh gas kiya yadda nbara killa nuidda, nuidda ti ya nulidda kuma aji ajiye tara zindi su bawai ya da mwan aji njiye kura ta sindi darajar dar ne, kura ta zindi daraja iyaye wa kura ta zindi darajar jare dar wai nlaji nnini mapur di ngila tiye hyal addi ngila ti ya wei dole kaka liba soti laka kuma ya nbara ke ji an yafur, anyaitufu ka yar kyali aka wasar na dun ke wutu mina kwa angwa ni adda mwari nuta saka laka yadda iya sakala ka akka amfani laka addai toh fir killer na kuma an tu ya tira akwa killer, ya tira akwa killer ke si me si ana hani yam war lethwar makwabta appa in <hesitation> ahumanar na ahani ton <hesitation> tuwulir na appir ya da liffi ke lathwar ti dar, ke lathwar tul unil ir na appir ko ji ja kowane jare ma andasi di ya yi lathwar ti dar akwani yi lathur ti dar akwani ani dasi dija ke lubar na ke lu nudar na tin ke si me shi kasha yi hiri yi tira akwa killer na kasha yi pir na ashi kenan yara bara ke kige hyal kuma ka hyal nai lafiyakur aka mwar tiya da mwar nuddi na ri. Nutu ti ya <hesitation> un aka aka riba tiya wulla ri mappur yaddi nuddi wei ya iya rashin laffiya baini nuttini we yaddi ndiye wei har akwa angwa ni ma yadda like lathunar ndiye amma ndiye ji kibaka ndilaka aka wasami aka su ndikka adai aka su wei ndilaka bon bon marajini ma jadda nadde laka kuma toh to gga mwara ajini soboda ka unilla pa ja nlla pa gi suwa gige amma kuma ga bwa ka hyal nari ki hifiratini ba ju wuti kuma ginarma ya nkira pir kai ndin kwagini dinawai taga ndira nar mai toh ka gani bewutu iri kimage nbibir-bir aka sinta kuma aka komai toh dir illimi dam aka yiye yi nata yi nuta, yi nuta, yi nuta, yi ji akwa iri fi silaka ya hifir kowa wei ya hifir di wei ko ga da tah kwara mwabu na yini ya hifir ti ya wei soboda haka yadda nbarra ji attah fi dukuru uzi kurra yo likka nutta wei ke tar abinan ke tar chikwar ainanar wei toh kulini aar ani. Si nan ti kira laka gir kenan akura iri nutta tya nutta fir narri eh chi chi nari fir tum baki hirri kin kati lab kin gati si dakur lopi yakur nye, katfi lapiyar kuna. Sidakar nye kadewul kula-kula buk kadde wulla sir saillai ada hyatti ayifi kaja wuyi fungur fashan baga kaja si tungur abaganaram jadi kalan wei toh amma ki da ki pi gi kalan yi kalan nir ya hijatti ke likka nutur na tura meyi hir kasa ke sika pir na fir killia na kuma ya mwari ju din ke inchi dinam dinari ka sha kaja tsira ah ji yidde ji gi kayar sikar ji yida ji gir ni yi kuma sotar ri andiya ko afir firi fir hya fir ki iya sotilaka ma ya laka sikarna ako fika tarna. Soboda ya di wutu dinamkal kal ti yara ji aka jaw a akwa angwa wei san adi irin nawa ko wani de ake irin jir ni kowan de aka irin jir ni iye <hesitation> soboda haka kulini ahanari ndi gwaichini ana hani tiyakwa sinam tiya iya na ri ani sinam ti yakwa yadda kyaliwe, eh saka laka kuma yadda nudda wei ya ji akwa angwa munna kwa angwa ni ke uniti sir mina kwa angwa ni kwai ana kwa ana sin la nasi ah uh uh da gyar da gyar uh uh wie nda da la yimi alla nde, kina da da la dar jimi wai san ja jiya akwa akwa ke gane me sinam akwa aggwa ko ju kwa mwar nuddir na nuddi kuma aka amfani tiya nudda apa damar na chan blabilin ahani jabara mwari kilan nudi.